Hownde (zero), Jowetati(eight), Hownde(zero), ɗiɗi ( two), Tati(three), Jowi(five), Nayi(four), sappo(ten), Jowe Nayi(nine), Jowego (six), Jowetati(eight). Hownde(zero), Nayi(four), Hownde(zero), Joweɗiɗi(seven), go'o (one), sappo e jowi(fifteen), sappo e ɗiɗi(twelve), sappo e tati(thirteen).